I rettili çë njoh jan per esempiu gjarpri, u kokodhrilu, hardhja, xhapiu, i tartarughi, <hesitation> u kokodhrilu e thash, <hesitation> l’iguana.